हम सुनी हा कि तू कउनो नये शहर में जाता हवा वहाँ पर अच्छे से रहिया मित्र और सबसे बातचीत करिया। वँहा पर नयी-नयी जगह घुमिया और हमके फोटो भेजिया। और वँहा के लोगन के बारे में बताइया, वँहा का नया-नया पकवान का स्वाद लिहा। और वँहा के बारे में लोगन से पूछिया और हमके वँहा के बारे में खूब बतिया और खूब तस्वीर खींचिया।